तुर्की मुझ सबसे आगे हिप्टि समाज के स्थापना अणे तीनसो चोतिस ईसा पूर्व मुझ फारसियों हराएं करि आना तोलिया पान्दे कब्जा करा सिकंदरे एक सो तिस मुझ आना तोलिया रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा नठा बाजे बारासो अठासी मुझ ओटोवन साम्राज्य के स्थापना अणे।